पल्ला हप्ता मुखीलागि भेट्ट आउन लाग्या मेरा विदेशी साथी लागि मु ठण्नीगा लुगा प्याक अरेइ भनुला केइगी या अचेल जाडीगी मौसम चलिराख्या छ । जाडिगा बेला लाउनाइ लागि ताता लुगा निगा हुनाछन् । ज्याकेट भयो हुडी भयो भित्र लाउन्या थर्मकोट, एकजोड जुत्ता, अनि मोजा, पन्जा, टोपी, गलबन्दी या मफ्लर <hesitation> लिएर आएइ या जाडो छ भनेर लुगा प्याक गर्ने बेला भनुला । अब उ कै ठाउँबाट आउन लाग्या हो उइगा गाउँपनि धेरै नै ठण्नी छ, जाडी हुनिछ भनेपछि उ आफुइ जानी हेलला केके लुगा प्याक अद्दो पड्डे हो । हैन भने उल्ले सोधेपछि या चाइने लुगाहरू अब मु तेसरी प्याक अरेइ भनुला । अब उइगो <hesitation> अगाडी तैभन्ना बढी बस्ते ठगान छ एक मैना, एक हप्ता भने ताता लुगालै प्याक अरेइ भनुला । अब बासा सिनेबेला लाउन्या लुगादेखि लिएर अब अर्को मैनादेखि या गर्मी सुरु हुने हुनाले त्यै बेला लाउने लुगा सम्म लै प्याक अर भन्नु पणला । हैनभने अब ठण्ना लुगा मात्र लिएर आ भनेर सामान प्याक अद्द लाउला ।